Itwe mpaha Abakiga twaturikuza kukora ishokye ryitu, ishokye ryitu, oriimuka mukasheeshe, ohembe omuriro, hariho ebinankeegi ebyoma byakare ebibabaranka by'ebinanka oba nkugambire by'emichebe, oratamu obwina, waamara kutamu obwina okiteeke aha muriro. Hati omwishokye waaba wootiiremu ebitutu, obishumuurure waamara kubishumuurura, otemu amajuta then otandike odyose n'ekyo kinanka nogwo mukyebe ogurimu obwina ahaasi, hati woorenda kuza nk'omu mbaga, ishokye waamara oritereeze kurungi, ishokye oryose rise, orikwate paafu.